Kua tembiporu jaenungavi örërëta mbaeti riopuru mbate kua, kuako mas oi ciudad rupi, se aesava jaeko kua tembiporu ñamotïni vaera yandea, omotïnivaera yandeareta, jae aesava, ore mbaetiño roikua